<hesitation> Fomba fiasan'ny bafla <hesitation> bafla dia fanamafisam-peo izy io ah de tarihina amin'ny fil ah, atsatoka eo amin'ny ampli de le mikrô ampiasaina koa atsatoka eo amin'ny ampli na ilay ordinatera mamoaka feo ah tokony hamafisana atsatoka eo amin'ny ampli, de tarihan'ilay fil makao amin'ny ampli le feo de makany amin'le bafla de mivoaka amin''ilay bafla amin'izay ilay feo.